Iku me i temie ba isama <hesitation> i ekiba te sama ba te ani deri te ibite-e i ke mu mubu bio swate temi ba temi te ke flo me soba ane itroku flo. ane otroku ane ike anisin-e i otroku me ke flo me sote bebe-e i piki <hesitation> buru wa <hesitation> ija pikirie inbana wa ija pikirie wa piki iku, iku so wa pini te ke ija so pikirie fa-ayi te wa so te fi-arai bakam, wa ogu ke ija so pikiri <hesitation> inbana pikirie, ke iku so pikirie ke buru so pikirie te fie ibiabe ane me ofori bebe-e wa iwo inji ke buru ongono gbanai, inbana animgba wake animgba ka swate soi fie anibra me loo wa okome ke anga ma mie fima mue so so <hesitation> jein te <hesitation> akidi so wa pikiri te so fante so lokomate. Akidi me so wa so enebama bate so enebama kuma piki si sama te sowenii te ani loko kuma i ke sowariye ayo na sani na maggi na animgba ke swate so te piki ke garri na bue ike garri na bua bebe-e i ke akamu na buba i ke ani na fabiaye buwa ane akidi angame bo ani sime bra piki, wa bo piki bo <hesitation> inbana, inbana anga so okome wapiki ke ani soi inbana so i so lokomaba <hesitation> so weni te ani loko te i inji ke gbanaba, inji ke gbana te ani sote ani bia te ifiba i inji ke gbana-a be-e i ikoli ke gbanaba te ke sote so biama te <hesitation> piki i bem ipikiriwa bere piki pikiri te pulo ke swate ani na fi ifuro bimabo. Tomi kiri fibia <hesitation> fiye ofori.